الحكومات لازم توازن بين النمو الإقتصادي والحفاظ على البيئة، النمو الاإقتصادي مهم عشان تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل، بس في نفس الوقت للحفاظ على البيئة مهم، عشان نضمن إستدامة الموارد للأجيال القادمة، لو إهتمينا بالنمو فقط بدون مراعاة البيئة، ممكن نواجه مشاكل بيئية كبيرة في المستقبل، لذلك لازم يكون في تخطيط محكم يعزز النمو الإقتصادي دون الأضرار بالبيئة.